Kɨ yǝ tɨ yɨŋ ko rɨ fɛɛpʊŋpwaa we yeeke fii kǝ yɨ otuisa ya wɛɛlɩ yo ru kǝ́ <hesitation> ɛŋtɛrnɛti la ga la gaarǝ tɛkɨnolozi la gaarǝ yeke fii ya lɛ rɨkɨsa wǝǝ ya pɨ lǝ́ǝ pǝ́ lǝ wɨŋ ru wǝǝ wɨ lǝ lǝ veferee kɨ lǝ ya mɨ ya mɨ za yio otuisa aloo wɨ lǝǝ lǝ lǝ fanyɩ kɨ la ya mɨ za yɨ otuisa kɨsa mɨŋ yǝ fɨ ya yɩrɩ wǝ wɨ tuisa wɨ lǝǝmǝ <hesitation> otuceecee wǝ́ wɨ lǝǝmɨ oturɔɔrɔɛ. Mɨŋ a laa láa za wɨ tusa we wɨ lóo kuŋ oyuru ǝ lɨŋ ci otui baŋba rɨ wǝ ǝrɨkǝ anyɩŋ etini kpǝǝŋ ǝ lɨŋ ci wa wɨ láa jɔ mɨŋ yǝh fɨ ya acamɨkǝ mɨŋ pɨla tɛŋ tɨrɛ rɨ gɨŋrǝ mɨŋ ǝ lǝǝ lǝmɨ yǝ otufopwoisa we ǝ lɨŋ pe ci we a wɨ láa jɔ ǝ nɨŋ fii mǝrǝ ka nyɩŋ, <hesitation> wǝ́ rɨkɨsa pɨ la pɨ lóo koru atɛŋ ekini ŋpǝ epǝ we pɨ lǝǝ lǝmɨ yi otuisa we pɨ rɩ rɨ enyipǝ rɛ pɨ lo ɖ pɨ tii rǝ <hesitation> tɨŋtǝǝmumuŋwǝ lǝ la <hesitation> kɨleɛɗɩkǝ dope pɨ lɨŋ po nuŋ we a pɨ láa jɔ rɨ ǝrɨkǝ. Wǝ́ mɨŋ ǝ lǝǝmɨ wɨ tusawe lǝ̈ lä vɔɖǝ láa cɛkɛlɛ baŋba o lóo ko kɨnyɩŋkǝ. <hesitation> turuŋtu a wɨ láa jɔ a láa nyɩŋ wɨ. Mɨŋ yǝ fɨ ǝfɨcamɨkǝ <hesitation> wɨkpaŋkpǝ sa wɨ lǝ pǝ wɨŋ pǝ rɨ afimafi rɨ borenigɨŋrǝ mɨ ǝyǝ wǝ saŋ rɨ yǝ otuisa kɨtɨŋkǝ wǝ́ yáa nyɩŋ yɨŋ ci. Nɛ kɨto wǝ́ lǝ ye kpii rɨ fiisa paa ke le pe ekini ǝ wɨkpaŋkpǝ ya wɨ láa jɔ rɨ bwerenigɨŋrǝ. Mɨŋ yǝ fɨ ya caŋ ǝtɨŋtǝɛ kporukporukporukporu ya pɨ le ye wɨkpaŋkpǝ mɨ ǝyǝ ǝnǝ aya saŋ rɨ fɨ rɨ yio rɨ yio tuisa lo ŋuŋkǝ wǝǝ ya ye ci wɨ rɨkɨsa ekini wǝǝ wɨkpaŋkpɛrɛ ya wɨ láa jɔ. Lǒ sukupipǝ sa rɨ eniyǝsa lǝ mǝrǝ wǝǝ wɨ lo ɖo la mɨ za yɨ otuisa kɨtɨŋkǝ duturǝ ekini pɨ la pɨ lǝ rɨkɨsa wǝǝ pɨ loo lóo ku lǝ yǝ otuŋrʊye lǝ otui kpǝlo pɨ lóo ku lǝ yǝ <hesitation> ǝfɨfɨɩ kpo kpo kpo kpo otui ǝfɨfɨɩ kpo kpo kpo kpo rɨ ŋlǝlǝ lǝ ataa kǝ wǝǝ yɨŋ kǝ Yɨŋ kǝ yɨŋ ka nya otuyǝ kpǝŋkpoo baŋbaba otui kpǝŋwǝ baŋbabaŋbababa yɨŋ yɨŋ fɨ ye teeri cɩcɛɛ ya náa kaŋ lǝ otui paa wǝ́ wǝǝ epǝ we pɨ lǝǝ lǝmɨ yɨ wǝǝ anyɩŋ pɨ tini kpǝŋ pǝ lǝǝ kpii pɨ kpii rɨ pɨ lee kpii rɨ dutunuŋrǝ la gaarǝ anyɩŋ a pɨ láa yɩrɩ rɨ duturǝ pɨ lǝǝ lǝmɨ yɨ otuisa ke yǝ fɩ yo ko rǝ. <hesitation> tuyɩrɩ otui lǝ mǝrǝ wǝǝ mɛ le ri a lɛ e le yee turuŋtu a la lɛ wǝǝ wɨ lo do e ke o ko vo etii kɨ ayɩrɩ we wɨ láa jɔɔ <hesitation> efilimɨsa pɨ lée yee mɨ ǝyǝ wǝǝ pɨ lóo koonu nyii ŋ nya lɛtaarɨwǝ baŋba baŋba anyɩŋ lɨŋtɨ ŋ fɨ kpɛɛmʊrʊ mɨŋ pɨ le yee mɨ lä tɨrɛ wǝǝ wǝa la yɩrɩ, <hesitation> otuisa wǝǝ kasɛtɨ tuisa mɨ ǝyǝ ǝnɨ wǝǝ. anyɩ lä lɛrǝ la taarǝ lǝ̈ fwanyɩ ǝ lɨŋ tɨ o pu susuirɨrɛ. Mo lo do eye yurɔɔrɔɔ wǝǝ saŋ rɨ tuwe pɨ la kaŋ wǝǝ anyɩŋ ǝ lǝ fɨ e le kpii wǝ rɨ keyeekǝ oturu ǝ lɨŋ ta ye turɔɔrɔɔ rɨ wɨcakukpǝ kpɨlo rɨ turuŋtu <hesitation> turuŋtu ya tɛŋ rɨ fiisa wǝǝ mɨŋ yǝ́ǝ fu wɨ ye yee yǝ fɨwǝ ya ca ye kpii wǝǝ yo koru atɛŋ ekini wɨ ponu wǝ́ wɨpɨlǝ ka ya za yɨ otruisa kɨtɨŋkǝ wɨ lo do yǝ́ǝ nyii ŋ ci kɨ wɨ lo do kororo ŋ yee kɨ turɔɔrɔɔ wɨ pǝǝ tɨ wɨ pǝ rɨ rɨ yɨ otusa la gaarǝ we wɨ lo ɖo kororo ŋ yee kɨ tusa wɨ nya pɨ o anaanɨkǝ baŋba baŋba wɨ wɨ ri rɨ otuisa kɨtɨŋkǝ yá tɛŋ. Rɨ enisa lǝ mǝrǝ yǝ kaŋ kǝ́ otuisa yo ku oturɔɔrɔɛ wǝ́ yǝ́ǝ tɨ ya kaŋ kǝ́otuisa yɨ o kuŋ otuceyǝ. nyii wɨ lo do ŋ kpii rɨ pɨle kɨtiitiikǝ kɨ mɨŋnyɩŋ we a wɨ láa jɔ kǝ́ ŋ nya fɛɛ ŋ yee rɩ tusa lo oŋuŋkǝ tutututu kɨ wɨ pa koonu turɔɔrɔɔ wɨ pǝ rɨ rɨ no oŋuŋkǝ.